أكثر حاجة غريبة وقعت لي هي فاش كنت مخيمة وحد النهار في الجبل كان الجو زوين وكنا مستمتعين بالطبيعة حتى شويا بدا علينا شي حاجة في الخيمة حلينا الخيمة نطلو مالقا والو شفنا كاع شنو داير بالخيمة مالقينا حتا حاجة كان واحد الموقف غريب وخلعنا بزاف لدرجة ماقدرناش نكمل التخييم ديالنا رجعنا لغد ليه فحالتنا